एक व्याख्यान होगा है जे परती दिन किताब पढ़ाईच्छे। वो अपन किताब के अंदर चाभी रख देवाईच्छे वो कहीं। चल जाईच्छे वो डेली आवेच्छे किताब में से चाभी निकालेच्छे। गेट खोलेच्छे कुड़सी निकाल के बैठके वोही पे बैठके। किताब पढ़ाईच्छे एक दिन ऐसी ही में उकर चाभी कहीं गुम। हो गईलच्छे किताब से गिरके तो उ दिन उ किताब नहीं। पढ़पाईच्छे उकर बात उ पूरा खोजेच्छे चाभी की। उकर बात जब मिलेच्छे तो उ किताब पढ़पाईच्छे।